נקטר אלברד אששדיד, חית יומכין נלבס טבקט ו נתדפה, אלחררה מקאיןש כיפאש תערב מינאה אלא ב מאא או מרוחה, וזאידה קתחליק עאקס.